Onu-ware power bank kpo emi o, bike kpo suo-o, buo buo ke wenemo, emere buo ke wene ware la de me-guy pai tain mo, tein rain ah, mi guy ba tain soh ke mu maogbah limi tein, keme ba ariya febra oh emio, mene hk ke bin-bo mi-ne, emi guy be bai mine-ye be ye jee ene mie anyo freedom kpo fa din kpo buno wa phone kpo pomo, 6to6 mene fit, e pa-ke mularu, pake mu epoloto, emene fit oh, wall paper fre kpo mene ba mie kpo mie, ene dio sele, street duo shodo. So just mene rebra ke mieh timi ne erin kde-o-gba kpo oge bai. oge ke jein don mi. so that emene ebi-di-e ene ke wene bra the doo bo-me. egberi gne misin bra den ba faghe pelede gberi fai. because emene sei kpo sei ya. hishest pe-ke ware bulo bo ke-mi frewene 15. 000 geei. 20. 000 kpo geti ba kumo tu bari. even beh ma-din kpo. emene kpo ufe-o emene wall-papa fre dein mie. aru kpo mumu kobo-emi bra la-de beh